Kalañu comida naá na kee na kunejna'a aciti naá, kú lakeeñu ne'e ye kuchi naá xi ña kua'a kaaso xi lo lujua kuu ku'uso ojna.